بحب الهدايا اكتر لان بحس البني ادم بذل مجهود في انه هو يفكر أنا بحب ايه و عايز يفرحني ازاي.